Sikuku mfiru ngusha nkiukunde ni mfiru lya yesu alieonika noili. hiyoyo ngikundi kwa kufayo ye shevu ndungumshika me shavikai nshaona mwaka uya. sikuku iyoyo hingisha kwasabu vandu veingusha tukalia hona mburu hio ngi kunde